Nkyang a u̱ na yya konzan ka̱tuk ku n sshak ni, u̱ na̱ram na̱yaan n na sshek ba̱-byibyip a̱ta̱ntson, nna sshak tswam nyaai <hesitation> n naai ka̱za nbu̱tat tswam a̱kutat, a̱won n yei kyang bvak nzuka zu bvu ma̱n swrang u̱ naai ndung <hesitation> ku zu tyak a̱mi u̱ sshak u̱ tssu a̱ssu na ku n naat ku̱yak n nat ku̱yak ba̱ta̱ntson ka̱ram ka̱yaan n na nat ku̱yaka ba̱ta̱ntson nsu kpang n brak nsu̱ ba swo n wruk n ba ka̱bvwa npfong nzuk ka <hesitation> ku nyya pfong nzuka unbu̱tat a̱za̱nshring, na̱ram na̱yaan drok karfe tat na̱ram na̱yaan zu drok tswam tsat, tswam nyaai, tswam tsoon u̱ brak nat ka̱ryi <hesitation> a̱ta̱nom ka zu na̱ ya kyungya da̱nom <hesitation> ku zu ya kyungya a̱ta̱nom ka̱ram ka̱yaan zu bva na ya ba se a̱sa̱tuk a̱sa̱tuk nyyi na zu na ya nmyyi ni zu na yei kyungya a̱ta̱tuk a nkpa zu bu ya n myyi <hesitation> ma ku zu ya kyung ya na zu na shya ka̱ram ka zu nu na n tsaai nkkang ni, u̱ tsaai nkkang bu̱ banyat, u̱ tsaai nkkang bu na̱won na, u̱ zzum na̱won na nza yi yya ka̱pffun, ba̱nyet ba a̱ cong na̱bvna du̱twang ani zu na shya ka̱ram a̱ya u cyang nzan ba su yya ka̱pffun ka̱bvwa du̱twang nbaka <hesitation> anbyring u a̱ nat pfong nu myang a man brak a̱ ma̱n tsaai nkkang nuna, di kyang azu su yya ka̱bvwa npfong ka kapffun ni, di kyang a u̱su yya ka̱bvwa pfong, di ba̱ryet ba n mon ba̱n ba ka̱pffun ni, a̱won ka̱ram a̱ya zu bva na sook n kop a̱dying kila asa yya kyang a baku yya na̱ hok a̱nsham ni ba na kop a̱dying ka̱ram na kop a̱dying a̱yemi, a̱won zu ryat ami, ku zu bu̱ tyak u̱ tung tyi sarai u̱ bvu tyi ka̱nak ka̱za a zn tyi u naai ka̱za ka, u naai ka̱za ka za tssu mi ka̱bvwa ka zu su nywap u̱ na̱bvwa na zun nywap ka̱pffun ni bu̱ ba̱nyet bazu su mon u wa wu hwok a̱nsham nba ni zu tyi won zu naai ka̱za kaza tsuu mi a̱won a ryi zu tswa nda u̱ shya kai nda a̱nsham.